طبعًا أنا سرد الأرقام من زيرو <hesitation> لخمستاش بترتيب عشوائي حداش، ثمانية، خمستاش، واحد، ثلاثة، ستة، تسعة، إتناش، أربعة عشرة، حداش، أربعتاش، خمسة، اتنين، صفر سبعة.